अपन खाना काजिते कमाऊने जाएं पण ओसोनी करनो कि अपन। कमाई कमाईने द्धाव हुई रिया हुई ने अपन रोजरी रोटी धेर धेर रोटी। बनाई बनाईने ने <hesitation> धुईडा काजिते आपरिया हुई ती। काई करने की काई भी रोटी रोटी बनाऊने ती गिनिन रोट ले ने वारू। भी लागे ने अपने काई रोटी मोटी। भी ने बिगडे ओसो करीने न। काई दाल साझ मा भी अटो मोसी ने पोराट बोले देने ओसो करने।